Nei yee bori kakami yingu dikachene no yiir kin dikachene a ner wiiya a yingi dikachene kin joel min nam kaka dingin mi ngira npobu nbate yii piima toh piima npo kakatee tengu nbatu a bongo kakate teng kakatu wii kakami jukunge a yinge dikachen wiino in piisu a duniya wuna na kin hoo duniya kinda ku makoguko ma woo yii suritumi urimei dumawoi tono do anda nkasi ma seka ba sinbama ba tun tun boo ba kannawe kasamin ba ba kanawe ya kasamin ba mm nkasi ma ma godagya nuwama bod ma chuwa na kama chuna gyanku kangu ma yii ba simmo mase min ma jiwe nere ma suwaka ninguwei yee hoo lallai nchuwa ngii basimi <noise> woo kogu chika yii nem yii nem yii yo nsemin lallai uninga kwalla kwalla wunna kuma nyongu dugu gwii kin tiche min kai mipa nduru wei gwii dinga kwalla wu ya puyou kwalla wu ya puyau che ma dewe rii bwechanga du min a'a njuwe nere kin a'a ma jiwo nerna min hoo kin kai kai kai kai du gwii dugwii babu baba suwange babu baba san kin kanache a yonuwe nyii ba simta wunkogu chike ma a'a yii ya kem. Kin a nin wa yiito na kin nwoo bagu yoko ko a duwa wuranyei a duwe kanache a baba kin gange kin joel min nem kin a piiyau manigya do wurei du bukubuku do see min apuna gwai duna kin toh yoko yir twii ningwei ya kuma duruwei gwei duna kachelle yii boo kem wai ya yadda ku ma nin guwai pa ma du gwai dinna dingin to yir tuma ninga ya kundito a'a tuntai na kun wuni yanda yii inga ba lah gau a'a yi yanda yi kinga kaka mo gauyriyo yi se kakamo sayirwoo in che too nchu basimba boo mwamwaa kin chuba simba buna a mirgu basimba kwap sir nuwoo nkinga basintu wu kundi kundii kundi kundi basinba bina a kunon basimba binna kana dono jore ka sangi ka jingi dikachei tibag ka san kin gashi nsakin mm lallei nle toh sai ban kuraga min nuwa bu yi kem bukanga buna toh tobag a kasgu yiir tu wemine ya kasgu kanche yo daman puno tibag dingin baba kinga jore ba bwiyan gin jore ka bwiyangin jore ba wunnogo ba mwatange amma ndinge ar mirgu gagu punou ndinge kanache dingin tuno <sai> kaka mi kapin no ba tingo a simma a yinga dikachene <sosai> a yinge dikachene dikachen yowii a yirgno gagu dingin tonno toh dikachen wun ninga daga boburmi yinte nmondobu tun daga nwoo ba yinna a yinge nbannuwe ar reni kuma lama reni no puro simma no dina toh lame renni nnugu kakami aburi dingin do jore. Ya yadda ku no ninguwou kabu a kemi yii nerna ba yinmin woo dikachenne ma kurangya ner wu kasa mini yii nerwu yakasa mini ala kama ma kurannuwei ner wu kasa mini yii nerwu yakasa mini ala kama mo kuramnuwei nerwu kasammin wai toh sa yirtu kundi ko sa yirtu ya kundi ho mere ma kurannuwei min meru nerwuna yii kem nerwunna yii a kem toh popu ban kuranga jorandi yei tu lallei nerwu girra toh yinou kuma nerwu girra wu yinge shawara tinno kakami wu birbami mi nnutenyou sosai nnutenyou kuma a bannuwe renni ndangi do chei ka dangu tubbag to ar ndanga min kai yamba ba puyinnou kaka mi yamba ba dina a yoranga dingin a yinge dikachenne wun nuwa teng sosai rayuwa mi woo dikachenne ar mima no purwei simma nobadigina nmodobu yii tonno ko na ningiwei nyee tibbag ndangi kana donno jo- re yii kwara muwa yii Nurmi kalam pukangu mo nsapuna min toh mima pa no twii yigamu dikache nne pa kin kasa aninga kasa min toh dikachenne wuno inge woo dingi tona <daga> yoko buta bu mundiya kamima kan yingabu jo- re nsambirbune toh pa mere yakin samburwou nyimbirbu dikachenne u yee dingin tonno kakami a yinge dikachenne <kuma> nnuwa teng ar bannuwe tinna jorandi.